Chu rijin tjaño son nthachꞌi ni runda runda sigu este nda oxigenada o sea alcohol o ng'ea sijma ya para ya me tsu tsuneꞌa ya me tsuxan mataka su tsuxr'uen taka na sigu'ia ya aro thi tusee <noise> para tuxrꞌuen ni o xema kathi herida tayao thi sirinjin rugunda sigu xruan na ya me ya me tsuxr'uen.